Tiisi ka wuni too, se'ere n sɔi la tiisi bii tia ka tari zuputo ti sɛla wan nyaŋɛ kiŋɛ paɛ e ti a mina yeti ba ŋmati mam mɛ bii ba tari la sɛla kɛ'ɛra ma. Magesɛ wuu, nɛra asaala san ka tari ni zuputo, ba ta'am pugum ŋma e bii kɛ e la se'em za'a waabi amaa a kan nyaŋɛ mina ti sɛla n iti e bii ba yiseri la eŋa inya lɔkɔ kasɛka. Gee, la de la zuputo la ti nɛra asaala tara la n wan nyaŋɛ basɛ ti la kiŋɛ paɛ e ti a mina yeti oo, n ŋmɛ la n na'arɛ la sɛla, sɛla kɔregɛ n inya, sɛla n ŋmaɛ ma bii aai, wuŋerɛ bii dɛŋa n paagɛ n inya. Gee, tiisi bii tia n ka tari zuputo la fu san pugum ŋma ka bii kɛ ka la se'em me a kan malum baŋɛ ti too bii wuŋerɛ paari ka.